Mbaaŋa ta ma nhúrni: Mbaaŋa blimbire gaaj, unan yaa mbaaŋa bmaangu, mbaaŋa bsiila, mbaaŋ bŧabñe, unan yaa mbaaŋa bhaanŧe, mbaaŋa haju.